Biby faran̈y mandeha malaky irô fokon ndreky ireo gepar. Avy iô faran̈y mandeha mora haiko efa fano izay fo haiko.